Raha ny hevitra anahy manokana, ia, Afaka mampiasa teknolojia ny olona mba hanatsarany ny fahaizany mahandro satria, amin'iny koa izy no afaka mahita hoe: a, ampiana raha karanzao zany ty an, de, manome karanza, satria izy zany efa mahe fa avy amin'ny alalan'niny zany mizaha de <hesitation> mampitombo fahaizany kokoa zany iny.